Maro zen̈y rô Karazan̈a zavakanto: fan̈anôvana sary ôhatra, tsinjaka, avô koa mihira, eo kà rô man̈ano Karazan̈a sôma àby ren̈y, <hesitation> man̈ano tononkalo àby in̈y, tantara, de misy kà rô man̈ano sarisary amin̈'ny kakazo ndraiky raha jiàby ren̈y.